Do të preferoja të ha snack të ëmbla si çokollata ose biskota sepse përmbushin dëshirën time për sheqer dhe e bëjnë çdo moment më të veçantë. Snack-ët e ëmbla janë perfekte për një pushim ose si ëmbëlsirë pas një vakt.